Ka fa mande amin'ny grande surface mety akeke amin'ny folo karazagna agne agny karazagna entagna vidigny fôgna, satria tsy isan'andro mandeha amina grande surface fô mety indray mandeha isan-kerignandro na in-droa karaha igny fôgnake amin'igny magnano provision vidigny le raha fitôvagna jiaby ilaigny ,izy le tsy hita anadavagnandro légume ndraiky agnana regny fôgna ny agnay tsy vidigna amin'ny grande surface